Ole kitawendi aiin ko kyawe kipatembeleanchi presiden, keng'alal aeng'e aeng. chit che uu emeet, ako tareto ko- kolecho ki yae kuni ak uni, ke kora awe kora atembeleanchi wagonjwa eng' hospitali atapen kole unee, aipchi ma- matundeek amu ng'ikochi matunde ko kotaretin ko kokaach imyuniti kong'et iin ko kiim eng' eng' toretet no ing' kopire myonwek myonok che alak so matitokonam ak akotareti kora kokiim kosapcha araka ako pa suk kopechi kei kariik kwai pokoyai kasishek kwai.